Aretigny matetika mahazo bosy mitovitovy amin'ny amboa teo fô bosy zegny <hesitation> misy fotoagna izy romodromotro fahatagny avy e ka izy ndreiky misy lagaly zegny aretigny amina hoditra mahazo izy, avy e mihitsam-bolo mihintsana hoazy volonazy